اول حاجة بنجيب خيط وابره وبنلضم الخيط في الأبره وبنعقد الخيط من نهايته وبعدين بنحط الزرار على المكان اللي انا عايز أخيطه في القميص وبدخل الأبره من اي خرم من الأربعة بتوع الزرار وبدخل الأبره من خرم الخرم وبعد كده في ضهر الزرار بعقد عقدة.